Bisio parusuuraaea, ii'oo oo'ore a riiii- haraboroo sa o huraharaau. A riirii- haraaboroo sa urii'o- haaraha, a riirii- haraaboroo sa sabaapu- haraau, a riirii- haraaboroo sa sisii'o- haraau barariabaa parusuu'uropa oiraareha oo'ore bo birabiraro boorii bo toku'ui haia boorii kakau subui haia bo ohitai. Hab ii'aa ii tahiri rorihukao a o parukoropi'e- haabohara oo'ore bo birabira bisio- haraaboroo, aru parusuuehara ii'oo hara'uropa agaa. Haia bo tabirirori aru oru bai hukuihara boatoi tahiroriabaa hura 'opa o raapaato'boorii boatoi bo hii'oo barariabaa bo apa'apa'oo sosoperea'a haia bo taruu'e roga'a hioko'i. Aga abeehara airai pirio airari tarutaru'epitee ato'atopitee borii boatoro'oeai pirio airari bisio <hesitation> uka oiraba raea oo'ore ii'oo ii tabiri tahio aru abehara boorii haia airai pirio bisio pita bo a bukaa aira kitapitee oirau oo'ore soopu haia sooro o bisio oiraba raea hioko'o ii'oo ii tabirio parusuu tabiri hitaka. Aru abehara sooro kitapitee, haia aru abeehara boorii airai pirio bo hetaro'oa bisio o riiriiabaa bo taruu'e aga suukaa piro rahobohara haia koopii oira <hesitation> eraa'e'uropa sitositorii pitere haia bo oraro hurapitee Haia <hesitation> eipa'oo ato'ato pitee oo'ore ia o taupabohara oru bai boo'ore boatoi. Eipaareha boatoi, a hisi'apiteea oiraae boorii oiraarei oo'ore uu ua hukuhaa'oeroo oo'ore bisio pita sikuurubiru kai taun ha boorii boatoi o bo birabira roga'a ii'aa haia, eipa bo hura'o roga'a. Hioko'i ii'oo a hoko- haaboroo agaarei. Oiraba raeea bo tabiri, aga abeea baarii airai pirio bo hetaro'oa haia pirio <hesitation> keararo'oa betebete kaapitee roga'a bo ku'uku'u oupitee oiraarei eipa'oo ia hura'iobaa haia oru bai boo'ore boatoi.